आर्टिफिशल स्वीटनर मतलब बक्की बातो मिठ्ठु। येमा मेते यन लगद कि फायदा त कुछ छो नी, फायदा त एक ही ह्वोलु कि अगर आपते मिठ्ठु अच्छू लगद खाण। त यो आपते फायदा चि आपो ज्वो मन छो स्वो भरि जलु लेकिन, नुकसान येका भौत ज्यादा छिन। शुगर, डायबिटीज और न जाने क्वो क्वो बीमारी ह्वे सकदिन। दातों की समस्या कई चीज ह्वे सकदिन, ज्वो एथर आपते परेशान करि सकदिन। कभी भी बजारो मिठ्ठु तेते हमेशा दूर ही रौखा अफू से, स्वो ज्यादा बेहतर चि।